<hesitation> nuke meɖu egbea ne nye ma akume ye meɖu, akume kpoe nye nu yi ne le mìabe he wacia mea fi ya ka mì ɖu na kaba kaba, akumea kpoe. Ye kpoe nye nu, mì ɖu nɛ ŋdi, mì ɖu nɛ wetrɔ, eza do tsã mì le eme, ema ne eli kaka ne ŋɖe ava dzro, ne abe yea va ɖu godoa, ema ne eva kpɔ bieve ɖea, xea ƒle mɔlu biewo ɖe le agbo nu akɔ ɖe enu me. Ega meli via abe abe ye ŋtɔ yea dzo va yi ƒle mɔlu agbã ne yeaku ŋti ne yeadzo ɖa o. Ne ŋɖuɖua va tsi kɔ nɔ, ne nyi akumea tsi kɔ nɔa, nɔ woa, ne ekpɔ biewo ɖea, wotsã axɔ na viɖe alo ekpɔ biedze ɖea, axɔ na viɖe abe xɔ ne wɔ xa axɔ va yi ƒle ŋɖe ne axɔ ya nu keŋgbɔ, ne ya ne nye nudzroame. Vɔa abe nu yi kpoa de ze via abe yea ɖa me lo kpoa akumea ye. Ye kpo me gba ɖu ce va yi via lo Akumea ne ya ɖea, ya ɖe zevi dzodzi, yea do zo, ye ne do zoa, yea ku tsi akɔ ɖe eze me, ya da zea ɖe dzo ɖe dzodzi aku tsi akɔ ɖe eme. Ya sɔ afale, ne etsia tɔ fiɔfiɔ ne ewɔa toa, ya kɔ wɔa ɖe etsia me. Yea ɖea, adeĩ, akpɔ be ebi, akpɔ dede me nɛ nyabe ebi nyuiɖe, ne eku tsia kpɔtɔa, ya gba trɔ de tsi gɔ me nɛ. Ne akumea sẽ ŋua, ya trɔ de tsi gɔme nɛ, akpɔ be ebɔbɔ ne kãkã. Ye ya hɛ, ne ehɛ kpoa, akɔ kɔɖe agbã me aƒotsuia atsɔ desia wɔ ɖe eŋti ye ya ɖui. <hesitation> Ne mìagblɔa, mìagbɔ le mìa be gbe me le fiya kea, ŋdonu ye mì yɔna. Ŋdonu ye nye desi, ŋdonu ye mì yɔna, ŋdonua, ne mì dza ɖa ŋdonua, ne ama be nyia, mì fiɔna ama tsi, aɖe deku dzodzi, aɖe dekua dzodzi ato dekua, ne efã dekua, yea kɔe ɖe dzodzi, dekua ya fiɔ, ne ekpɔ be dekua fiɔ nyuiɖea, ami vana ŋkɔ ne dekusia, yeava fiɔ̃ ama, yeava fiɔ̃ ama xɛ ne efiɔ tsia aha ʋuʋu ɖe dekua me, dekutsia me, ye yebese ku tɔwo, ekpɔ lãvi yi ne yeade emea ye axɔ de eme kpoa eɖa ŋdonua vɔ. Ye ɖa ŋdonua, ya tsɔ ŋdonua aha lo daɖe ƒe, ŋdonu ma ye yeaku ya xa tɔ akume, ye wò hã eɖa ŋdonu ye axɔ ɖu akumea lo.